अगर हमें वो लाग जीत लेगा तो थीक है वो। सबसे यादा महतुपूर्ण चाहिए कि हमें कित्ते। जीत लेगा पैसा वो क्राइपे बहुत ज़रूरी चाहिए। यी पता करें अगर हमें एक लाग जीत लिये। तो वो हिसाफसे कर्जा करवें अगर हमें एक। लाग जीत लिये तो वो हिसाफसे कर्जा करवें।